<hesitation> Asa tegna hitako <hesitation> tsara ave iriky <hesitation> ôhatra <hesitation> mpihira, ny antony itiavako mpihira, io zany sady raha tiàgnao no hidiram-bôla sady f- miala voly zany anao no ma- no mahazo vola aminazy, zany hoe kara misôma nefa miasa.